ཐ བང་ག་ལེགས་ཀྱེ་གཉིས་ཀྱེ་གཅིག ལྷ་ཀྱེ་ཁོར་ལས་ཤུ་ཝ་ཅེ་ནང་ཐ་སྟོད་གང་གི་དེབ ཆུཉ་གསུམ་གང་དཔྱ ག། དཀྱིྟའི་ཡི་ནང་གཅུ་གསུམ་ཉིག་སྟོད་སུམ་ལེབ་ཚ་སྟོད་ཆུ་ལེབ་ཙུགས ཅེ་ནད་ནང་དེ་སར་དྲུབས་ཟུགས ལེབ་སྐྱོན་མང་འབག་ཐི་ཁེ དཀྱིྟའི་ལེབ་ཁོང་ཁྱབ་བསྟུམས ཆུ་གསུམ་སྐམ་ལེ཭་དུ་བཟོཔ་པའི་ ལ་ ཕྱ་ཚགསམ་དུ་ཤོགས། ད དྷར་སྒས་ལེ་ཀུལ་ཤང་ཀྱི་ལ་ཀྱེ་ཆ་ཕྱི་ལའི་ཧུམ་ལེ་ཆེང་ཆུ་རྲི་གྲོག་འཇོས་ཨི་འཚེས་དུས་ཁྲོད་ལག་ཀྱེ་ནང་ལག་ཀྱེ་ཁོང་ལ་མག་གཉི་མའི་གནས་མ་ནང་འོད་དེན་ལམ། ཐོས་ར་འབྲུས་ཁོང་པའི་ར་ལག་ཀྱེ་འི་ལག་འག་འགྲུབ་མག་ཚང་ཆེན་ཅུ ཧིར་ལེའུ་གཅོན་རེས་དེབ་བསུན་བསྟུམས ཆུ་འོང་བས་ཚེམ་མའི་ཁོང་དང་སྔོན་ལེ་བཟོཔ་པའི་གཅུན་ཚནང་ལཀ་ཁི།